اذا تعذر عليك الاتصال بالانترنت شف المودم والراوتر اتأكد انهم شغالين لو كانت الاضواء كلها طبيعية وهذا جيد. اذا في لمبة حمراء او مطفأة في مشكلة. اه اعادة تشغيل تشغيل المودم والراوتر السلوم عن الكهربا وانتظر عدة سواني. وافصلهم مرة ثانية خطوة فاز على اعادة تعيين الاتصال تحقق من الكابلات انها موصلة بشكل صحيح. جرب اجهزة ثانية حاول تستخدم جهاز اخر